يعني إذا خيروني أن لا أكون يعني مظطر للنوم، ولا الأكل، باش نختار لا أكون مظطرة للنوم، ما نحبش برشا النوم، <hesitation> لأنه هو مربوط بالكسل، صحيح يعني نحتاجه يعني <hesitation> راحة من نفسك، بس يعني <hesitation> النوم يعني <hesitation> برشا برشا برشا يمكن يظر، ويمكن يخلي الإنسان يعني كسول أكثر من اللازم؛ فلذلك ما نختارش النوم، يمكن نختار الأكل أفظل.